Ny karazana legima na voankazo tsy de be mpahay fa ny mbô tian'ôlo handramagna aminay agny dia misy koa voankazo zao paoma de frezy regny tsisy agny aminay fa magnafatra fogna de matetiky olo moa miteny hoe mba andramo fa tsara de ny legima koa tsisy soflera sy persil de regny regny koa mamp- te hagnandrana be.